Eeeee misy tomobily bevata natao mpamono afo zay mazava ngatony fa minday rano i hamonoa afo minday raha maro isakarazany avao koa i!